Fomba mahomby mba afantaran-jà madinika sakafo maro karazany de ovaovana ô- mandritra ny herinandro zao de misy fito andro andro de ovaovagna ohatra zao karaha manomboka lasinaina de atao afa ro de karaha zagny kôa vaonkazo atao desera ôvaovagna kôa de maromaro ny fantany.